Eii! Mfaso wɔ do papaapa dɛ nyimpa de etse hɔ w'adwen mu bɛda wo hɔ na akae ndzɛma na wɔa eyɛ obi a nnkae asɛm a eyi ɔmmfa ho na akɔ skuul anaa ɛnnkɔ <noise> skuul. Ɔwɔ dɛ nyimpa etse hɔ ekae w'adwen mo mu eda wo hɔ na edze kae ndzɛma. Onnyi dɛ wo werɛ fir ndzɛma basaabasaa a na sɛ ekɔ skuul na woara wɔkyerɛ wo adze a na ifi klass mmfi hom mu mpo na wo werɛ efir a ebesi dɛn akɔ w'enyi wɔ abrabɔ m'. Obi dze wo ka ɛse mennkae sika ɔdze m' ma sɛ eyɛ edwuma a edwuma no obesi dɛn akɔ do. Obi afom wo ɔaka akyerɛ wo dɛ onya wo a obedzi wo ewu ɛse mennkae matow m'adwen mu, iwu a. <noise> Ntsi emi mususu dɛ nyimpa de etse wiase a ɔwɔ dɛ w'adwen no ekae ndzɛma papaapa. Etu kwan akɔ amananadze a ɔahyɛ wo dɛ bra dɛm da yi dɛm aber yi a ɛse me- me-mennkae nyimpa de w'adwen de <noise> ɔwɔ dɛ ne mu da hɔ ɔwɔ dɛ etum kae ndzɛma.